Üna lavastoviglie a funsiun-a che praticament ün a sciacua i piat sut a l'eva e pöi dopu a i büta ëndrinta e la lavastoviglie a lava tüti i piat e l'as papì da lavaie a man e cuandi i gave da li ëndrinta l'as mach pi da büteie vìa e da süeie